Sakafo tsotra zao ty amaay agne: bageda, balahazo. Fe balahazo ama tsako io fa, balahazo io tetetetehanay io tea ay satria i ty fihinan-drazaay hatramizay. Ty makaman-draza ay kamaaiky agne. Zay zane ty tiaay aze satry ndra ty kedekedeky ndra zaza mena vava, de fa ty ranony, de fa fahana ty ranony lafa faha enim-bolany na dimy volany. Zay zane ty sakafo tiako zane zay